अन्ग् मतु खुनन मुन्दुन्ग् कि नुन्ग्सुर प्लन् कलौन्ग सिनु सनिय कि ओब थन्ग म्त्सि त्रिप् कलम् तकै। ओम् प्रए खतिअ जहिबै, अन्ग् कज्रिमन बन्ग् सिनु सन्दुन्ग् कि अन्ग् नुन्ग्सुर् जन् थन्ग्प न है नम बे त्रिप् को है। अन्ग् नुन्ग्सुनि प्लन् को इसि स्लैनन्ग् गुजदुन्ग् दि है ब अन्ग् को बे इन्वोल्वे कलम्नु सन्दु नुन्ग्सुर। अर न्गु खुनन मुन्दुन्ग् कि नुन्ग्सुर केद न त्रेक् को थन्ग यिदुन्ग्। कैन न्गु बिदत् पुति ब बिन नुन्ग्सुर नुक् कुत कुलाक् सिनु प्वेदेन् कि अन्ग् बे थन्ग्न गुजुद्। हजुर्, त्रेकिन्ग्, बिदत् सिगन्ग्नि प्वेदेन् अन्ग् बे थन्ग्न गुजुद् थर्मन न्ग। अर लगेसे मुन्दिर् को बोनैन जुबुद् गुजुद् थरन्ग। जुदि नुन्ग्सुर रजि जहिब, अन्ग् को है मल म थन्गन्, मम बुस्तु लनन्गो मनन्गो। किस्त होदे, ब जेद बिसन्ग्किनि जगन् म्ब्रै थन्ग्न यिदित्, प्वेन यिदित् कुने। अन्ग् को जोनै होदे बन्द्ज बे निक्सेर रजि जहिब।